Ara-dalagna ny fampiasa ny teknolojia, ya ara-dalana izy a satria raha ohatra ka ampiasainao am'le hoe fahaiza-manaonao mba ny hoe hampasara le raha ataonao a no ampiasana ananjy de ya, ara-dalana izy fa raha ohatra kosa nefany izy ampiasainao aminà raha sy mety mbanle raha mamoafady sy ny tariny a de tegna sy ara-dalagna.